أيوة، مرات كنت نعمل هالشيء لما ما نحبش نروح المدرسة. كنا نحب نتهرب من الدروس، ونقول لوالدي إني مريض. لكن كنت نعرف إنه ما ينجمش يدوم، لأنهم يحسوا بالأمر.